أفضل إني أعيش في مركب عشان المركب مصنوع من الحديد او من مواد صلبة تمنع وصول البرد والشمس ليه أفضل <hesitation> إني أعيش فيه علشان أقدرإني مثلاً أوضع له نوافذ أوضع له باب أقفل الباب على نفسي يكون أكثر أماناً وأكثر <hesitation> محافظةً على نفسي من الوحوش ومن الأشخاص.